undraheimur Huldu Hákon hefur tekið yfir Listasafn Íslands en hér stendur yfir yfirlitssýning á verkum listakonunnar ferill hennar spannar um fjörutíu ár og má í verkunum greina ádeilu umhverfisvitund og umfjöllun um íslensku þjóðina verkin á sýningunni spanna allan feril Huldu frá árinu nítján hundruð áttatíu og þrjú til dagsins í dag hún lærði og starfaði í New York um árabil en flutti heim árið nítján hundruð áttatíu og fimm hún markar sér skýra sérstöðu í efnisvali og myndmáli en sterkir litir og áberandi texti eru hennar aðalsmerki ég er með sterkan grunn í

skín einhvern veginn í gegn svo er ég búin að ferðast víða og búa erlendis svo þetta blandast einhvern veginn saman þetta er heilmikil smölun það þarf að safna þessum verkum

þau eru nú sko mörg í minni eigu svo eru verk sem eru af einkaheimilum á Íslandi svo fannst mér

ánægjulegt að safnið fékk

frá Malmö og ég hef ekki séð það í þrjátíu ár við erum búin að

hittast vikulega í rúmlega eitt ár og það eru ákveðin gæði að geta gefið sér ákveðinn tíma í svona vinnu og ég er mjög ánægð með það því ég held að að við séum að uppskera þó við séum að ná í verk sem eru

þannig að við erum að ná saman verkum sem hafa aldrei verið saman áður það er eitt verk sem heitir Hamraborg í hinum salnum þar stillum við

upp Hamraborginni sem ég gerði á sama tíma og Manhattan

ég fann svo mikla samsömun í Wall Street

þessi fallegi veggur og svo Hamraborginni þannig að það

saman núna ég held að það

aldrei vera sýndar saman það er ekki sjálfsagt að verk sem eru unnin á svona löngum tíma falli vel saman hvernig finnst þér þau tala saman í þessu rými á þessari sýningu þau hrópa sum hvert á annað við lögðum upp með það að brjóta reglu sem

oft er gerð við yfirlitssýningar

þessi krónólógía eða tímaröð til þess að fólk sjái ákveðna þróun það er áhugaverðara við verk Huldu að sjá hvernig verkin tala saman hvernig ólíkur tími kallast á í rauninni af því að hún hefur alltaf sótt úr saman brunni hún sækir í íslenskt tungumál gömul gildi hún sækir í

og venjur og ákveðna mannasiði og hún sækir í gagnrýni og pólitík henni er ekki alveg sama hvernig hlutir þróast

sjálf þú ritar titlanna á verkin er það hluti af það virðist mér þykir svo fallegt að

það er kannski það sem ég er að nýta mér svo finnst mér skemmtilegt að sumir textarnir vísa

inn í verkin en aðrar

út í bláinn eins og til dæmis

suður í hafi suðaustan Íslands þar er

þau eru söguleg verkin mörg vorið nítján hundruð áttatíu og sjö en haustið nítján hundruð áttatíu og sex þá var

leiðtogafundur Reagans og og virðist

saklaust mikið handverk og það sem hún stendur fyrir hún Hulda en þegar betur er að gáð þá eru mikil skilaboð falin í þessu sem við þekkjum hvað best úr

í nokkra daga miðpunktur jarðarinnar og Miðgarðsormur undirstrikar það en líka það að þetta eru endalok eða mögulegt upphaf að endalokum svona er hún í lög mikill

röðum mörg verk sem sýna fólk

fólk

komin svona öfugur

bíddu hvað er listamaðurinn að segja með þessu verki þetta er dálítið eins og að fara í gegnum fegrunaraðgerð eða

svoleiðis

þetta er svo mikið haf gólfið og ég var sem sagt að reyna að takast

ráða yfir salnum